Sicürament ën tüte le stagiun dë l'ani a m'pias ën bel piat d'pasta cunn ël pesto o a la carbonara, pöi d'istà magari al e bun ün piat dë pes cun le verdüre e d'invern cun le verdüre dë l'invern 'na bela bistëca dë carn